عشان تسوي سندويش بسيط أول شي تحتاج خبز سواء توست أو خبز عربي، بعدين خذ شريحتين من الخبز حط عليهم جبنة سواء شيدر أو مطبوخ، بعد كذا اظف شريحة طماطم وخيار إذا تحب، حط لحم مثل الديك الرومي والسلامي بعدين غلق السندويش بشريحة خبز ثانية. إذا تحب تقدر تحمص السندويش على المقلاة شوي عشان يصير مقرمش وبس. استمتع بسندويشك ما في أي وقت.